حاجة لا بلو رومونتيك اللي شفتها في حياتي راني عاقل في إسطنبول, كنت خارج هاكا من سونطر كومارسيال, مريح عند لاري تاع البوس شفت حا الوحدة هي و حا الواحد متعانقين, أيا هي تعاود تطلع في البوس, أيا كي البوس ميقلعش عاود تهود تعنقه عاود تجي طالعة, عاود تهود عاود تطلع, بلاك داروها بليزيور فوا, قعدت هاكا نتفرج, سيتي فريمون رومانتيك